बच्चों ने खाना खिलाएन वह फल खिलाएन की आदत थोड़ी प्रेम और रचनात्मक होनी चाहिये। हलके रंग बिरंगी पेश करो। अलग-अलग रंग के फलान ने काट के थाली में सुंदर सजा के परोस देओ। जय से तरबूजा पपीता कीवी अंगूर रंगबिरंग करने आकर्षित करने के मजेदार आकार बनाओ। फलान ने फूल के आकार में काटकर बच्चों को परोसते हो इस मौड़ी और मन कर दो हरण को दूध या दही के संग मिलाए। कहते हैं जिनकी उनकी स्वादिष्टता और दिखावत दोनों बदल जमत हाय। बच्चन मा ऐसो खाना पीना बहुत मजेदार लगते हैं। फालन को नाश्ता में शामिल कर लियो। स्कूल के पहले या शाम के वक्त फलान को दिनचर्या में जोड़ लिओ। और बच्चन ते बच्चन की मनपसंद चीज़े पूछो खाने की। जै से उनमें खाने की रुचि बढ़त हू।